أولا، نقعد مع الفريق لي عطاني هاذ المهمة باش نـ نجمع قاع المعلومات لي عندنا على هاد المنظمة الإجرامية. نعرف كلشي عليهم. نعرف شكون الشاف نتاعهم. نعرف شكون الأعضاء لي فيها. نعرف واش من عمليات إجرامية لي يديرو فيها. ثاني نشوف كيفاش يقبلو الأعضاء الجدد، واش هي الطريقة لي يجربو فيها الناس الجدد لي باغا تدخل للمنظمة نتاعهم باش ما نغلطش. و مبعد نسيي نجمع معلومات عليهم و على المعـ العمليات لي يديروها و الناس لي يخدمو معاهم.